المسافة اللي أعتجد أني أجدر أمشيها في اليوم الواحد أجدرها ما بين حوالي عشرة إلى خمسة عشر كيلومتر، لكن هذا يعتمد على نشاط اليوم اللي <hesitation> بمشي فيه وكم أستطيع أتحمل أحيانًا، إذا كنت في مزاج جيد، فأجدر إني أمشي أكثر.